ذات ليلة، سمع موسيقار لحنًا غامضًا يأتي من الغابة قرر اتباع الصوت كلما اقترب زادت جمالية اللحن حتى وجد مجموعة من الفراشات تتراقص حول نافورة سحرية أخرج آلته الموسيقية وبدأ بالعزف معهن فتشكل لحنًا جديدًا، أدرك أن الموسيقى قادرة على ربط العالمين معًا، ومنذ تلك الليلة أصبح يتواصل مع الطبيعة من خلال نغماته الساحرة.